Zah zany koafa anaty hotely, io zany na hotely luxe karakory io, zah zany koafa nahita plat ty zah tonga de mi commande to, ohatra; akoho gasy miaro voanio saost matsiro zany leroa, sady zah tonga de mazoto na firy plat mandeh eo.